Ny rameva de biby ampiasaina atao fitanterana entana any an'efitra. Ny fomba ataony a mba ho velona izy any an'efitra de tsotra: misotro rano mahalany rano atran'ny amin'ny efapolo litatra mahery izy raha efa mahita toerana afaka isotroana rano de iny no tehiriziny sy manampy azy iaina rehefa any an'efitra.